Piduriq tüütäseq katõ pääosaga, tuu om piduriketäs ja sis ummaq piduriklotsiq. <hesitation> Piduriketäs om tsõõri küleh ja käü üteh tsõõriga ringi, ja piduriklotsiq ummaq sääl kettä, kummalgi puul ketäst. Ja ku saq piduri kokko vaotat, <hesitation> sis <hesitation> naaq klotsiq lätväq katõlõ poolõ ketäst kokko ja pidurdasõq tuuga huugu.